إذا بصير سمكة بصيردولفين ما شا الله، جميل شكله جميل ودود وأليف، وعنده ذكاء، يعرف يتعامل مع الإنسان، بس يوم واحد ما بصير دولفين يوم واحد بصير دولفين خمس ست أيام، إي أشوف البحر وأتمشى هنا وهنا.